Sirilankaa tun nɛ libarai'iria ma ɲuu, donke tomu zan'oro ho metio a benɛ ovɛ yi a han pinpin beria nɛba wero tifonra ma dɛfua han sunami ra, donk bun a bena we sɛba matete. A han pinpinre so we ɲa'anmi ma benɛ we ve lo woro, woro a tee bin.